Анбор ҷои хурде, ки мо ҳама чизро ҷамъ мекунем, вале зуд метавонад бесарусомон шавад. Барои тартиб овардан, аввал ҳама чизро аз дарун берун мебарорем, то бубинем чӣ дорем. Баъд ашёҳоро ҷудо мекунем. Он чизҳое, ки лозиманд, онҳое, ки кайҳо истифода нашудаанд, ва он чизҳое, ки метавон партофт ё ба каси дигар дод.